Alura a le persun-e dë l'Italia, dë me stat, a i pias guardé ël balun, a i pias vëddi ël calcio, ël balun. Mi persunalment pa vaire, però a i n'a ie tanti ch'a giru li ën sima, pöi a n'a ie co ch'a guardu sai pa ch'a guardu la pallavolo, d'le fi-iëtin-e, ma pi cal e al e ël balun, tacà al balun a ie la magior part d'la gent